أفظل إني أجلس علي الأرائك لإنها مريحة جدا وتخليني أستمتع بالوجت، أحب أحط وسادة أو كدة وأتوسد عليها، خصوصا إذا كنت يعني أقرأ ،أو إني أشوف شئ في التليفزيون.الكراسي تكون مريحة يعني بس مو بنفس راحة طبعا الأرائك. ف <hesitation> هذا هذا أكتر شئ يعني أحب أجلس علية.وبعد يعني يذكرني بذكريات الطفولة.